बगीचा देखभाल कनू सबसे पैली हमथै। इन ध्यान रखणू पुण चा पानी खाद औजार। बगीचा देखभाल कनू कू हमथै पौधो थै रोज पाणी दीण मिट्टी थै जचण च पाणी मात्रा क्या च। मौसम अनुसार दिखण वे खाद उर्वरक पौधो थै खाद दीण। खाद मा मिट्टी मिलाण पौधो मा धूप का ध्यान रखना बराबर। ऐ तरीका से हम देखभाल कर सकदा।